Ülikuul om tähtsä asi. Selle et esiki, ku tulõviguh sa saat arvo, et sa ei tahaki tuu as'aga tegeldäq, midä sa ülikoolih opsõt, sis om iks tähtsä, et kõik naaq kogõmusõq ja tarkusõq, mis sa sääl opnuq olõt, ommaq sul pääh ja naaq avitasõq sinno eloh.